اللعبة لي تتعجبني لعبها بوحدي هي اللعبة ديال الشبكة حيت كنقدر نركز فيها أكتر أو لقا الكلمات المفتاحية ديال هاد الشبكة هدي أو كتكون لعبة دكاء أو كتخص تكون بوحدك باش تركز فيها مزيان